مصرف toue a Marti kodud tam algi. Esata nhari Marti Eskead log kaya fimou. Ghasibe en اسمنت log eageinan kaya fe Wala nasiraha. Oug owoe log galafi. Wida مصرف eilon.وسخlog kufafi kufafi keni. Fa minga awelo. Fa ghasie bea nane man berima eaginan ga Tuoe tana edrosa. Tola tola in وسخ to malei Abak log fa fien